Arap ageng'e, arap aeng', arap somok, arap angwan, arapa muut, arap loo, arap tisapii, arap sisiiti, arap sokol, arap taman arap ak ageng'e arap taman ak taman aeng.